Siap <hesitation> apel, anggur, stroberi, kiwi, nata de coco, keju parut, boma ini youghurt plain, susu kental manis boma ini mayones. Ita safe barisi buah-buahan sila boma ita keken sesuai selera hoi mango campur youghurt susu mayones tuang leo mango feek aduk rata <hesitation> no saos basa sona ita tabur <hesitation> salad buah no keju parut nisik lain tao lo kulkas dale.